Fangaro˂ noise˃ amina Pizza atao pizza, Patina-Pizza, sosy tômaty, coulis de tômaty hoy zare, fromage, jambons, totokegna˂ hesitation˃ kô atao fruit de mer izy misy crevette, calmart, poulet, viande